<hesitation> miɗe waawi waɗde ngennbu oo kaa sanne. Kaa jooni non hannde kaa mi walaa <hesitation> leɗɗe kecce. So ngoonga walla awdiiji geeƴi muuɗum tawetee ana aawee ley ngenmbuuwa. <hesitation> tan duu neɗɗo walaanaa ɗum.